a palang, ku fur ku kɨ pe an a orr ɗii ka ɗaak ku ɗaa cin ɗak man aa pet ngurum t;i mop tuuwap ɗii ɗang ngutap an pasto ngutap <hesitation> a palang naan pwet pe ɗaak ɗeeni a palang ni kaa ku naan pet an pe ɗikɨn ɗaakɗe ni. ku ɗɨ a kuɗii laa na mat muw ɓe ɗaa ɗom kyel shum pastor muw ɗaa ɗom kyel shum mop kumop ɗaak pastor ba ɗaa ɗom kyel ni ba ɗaa ɗom na mop pe ɗaa ann ɗaak niɗii pwet ɗa na jel ku pastorci mop kaa shwani mutap mop kaa shwani, b'e ɗaa lukut ɗaakni pak ngurum mop ɗii pet an pastor ma lokacini yi furni ma bana ki ɗaak pastor ni muw ɓe ɗaa ɗom kyel muw, pe ba ɗaa ɗom kyel ɗaa ɗom ɗaak ɗe muw ku njiwul ku naan ya naan pet an, an kuɓii ku'a sat yini muw se ɓa ɓi'a ɓii ku'ani sat. Ani nji pet an yi ɗaak ni ani nji ya an pet an an njii pe cin ɗaak ku an man ɓa auo, ku pet an yi ɗaak ni alap ai asokɨkyen ku ɗaakni daga <hesitation> mwase ku ɓit shida ko ɓit peme an pe ɗikɨn ɗaak ɗeeni. Ɓe a na a sar naan ɗikɨn ɗaakɗe ni pwet naan ɗii kyer'an tun kwa ɗel ɗikɨn ɗaakɗeeni ɓaa kat pootukupna sam akat pooenna sam akat tong kɨkam kat ɓal mɨ naan akat ngong mɨ naan akat kyer mɨ naan. Naan kyam yet an muw naan kyam <hesitation> yet an sar mop kubis muw, naan ɗii kyer an sar mop kubis naan ɗii tap an sar mop kubis ɓe ɗaa na sar naan, naan ba kyam yet an muw ɗaa sat naa atɨ a palngni. Ku firr ni aɗikɨ ɗaakɗeni ku ɗaa na sar naan pe kuɗang ɗaa toklek ngurum mop ɗaa kyel ngurum mop ɗii kyel kat ɗaa pe poo ngurum mop ana ngurum mop ɗii tiwap, ngurum ɗes mop tuwa ngurum ɗes mop lap jeso mop pee pootukup to yi naan ngurum ɗes mop ale sar na a vwang mop a cin baptisma mop ani'a ɓii ku pesang pwet ɗikɨn ɗaakɗeni pe kat ɗang ɗaa ɗer a orr ngurum mop ɗang ana ngurum mop, mop lap ku sar ku orr ku sar vel vel ngurum mop palang kuma ana kwe <hesitation> canji ɗikɨn mwan mɨ ngurum ni mop too ɓe ɗii pe ekes ɓal ann abu ɗikɨn ɗaakɗe ni ann kɨpe ciin yi ngurum wet mop kumop ku paan ku naanle yi mop kɨ enn tɨ mop ɗel ɗii ɗikɨn ɗaakdeni An kɨ ɗang ni tap mop nape kɨɓukun muw pe ɗaak ɗeeni ku sar naan ɗikɨn, niku kuret mɨ naan, niku kuret mɨ naan ɗikɨn. Pe ɗikɨn terɗe akwai lukut ngurum mop ɗes ɗii lukut ngurum mop ɗes ɗii ɗom ki ɗaak mɨ pastor muw kat mop kyel ɗaak mɨ pastor mop ɗii ɗom muw mop ɗii tat'akaatu. Ngurum mop ɗes mop kɨ ɗom tu a ɗaak mɨ kwa gomnati mop poo ɗom tɨ tu ɗeetu nankunan yi. yi ofice, mop cin ɗaak se abuja pakmop cin ɗaak se jos pak mop cin ɗaak nee, amma ann kɨ ɗom satni ɗaak ku'a ɗaak pastor ni kuret met niku kuret met naan kat ɗang sar naan kaaka kat sar naan kaayi kat sar naan kaamu pe tɨ mɨ cin ɗaak ɗiini ɓe mu cin ku pootukup kukume. Kuma mɨ na ret mɨ ni mɨna kuret mɨni, ann sake pe ciin ɗii ann kɨ pe ciin ɗii yikwa <hesitation> njep ku mop poo yakal emnikɨnna kumop poo yakal, ɗaas kumop poo yakal ku mop ku kuɗi ku ɓal, mop pee kaatu yi kwe ɗaak ɗeni pe ɗaakɗe ni ku kuret, sar naan ɗikɨn ɗaakde ni. kat dang naan pet ka tɨ kɨ cin ɗaakɗe ɗang kɨ cik ku pootukupka ku kume ɓe naan ba ɗii kyam yet ka yi ɗaakde ann kɨ kyes ni ku palang a nin palang yi naan a nin palang yi naan pe kyer ku kyer ann ɗikɨ ɗaakde ni, kuma ann ku pezeen ni pe sokɨkyen ku kyer an ɗikɨn ɗaakde pe har lokaci ɗaak ni ku'a kyes ɗaakni a palang.